<hesitation> Ne tutuut guae nit nitsi peibret <noise> ka ke mangin kukuo mes guna. Mes in peibret naka ke mangin kukuo guna, naka ke mangin mes guna togo toae tena, na ka kuo in wen. <noise> So in wen, tena e mangin mengua na e swit on- swit on <hesitation> sek guna in wen. Poat ena sek ogun ana ku nono o kusi ih. Poat e nono gunae youh e raeh on ai na ku rus ih. Rus ih ai na ku hate pore tsi pean tena, hagon aobot ime na wen aobot enen. Hagon aobot imeh tsi wen aobot enen benit mu teis. Tsi pean tena hihip ne youh nitsi wen, ai men mu teis- teis- teis. Rus hakap puri youh, teis dih ana ku kuo amanas. Na ken e kuo gun mas kain hanun in seben pla hanun tsi paip pla hanun. <hesitation> Na hehen hamuo kusi gun wen. Yi ke mangin <noise> mengua na in wen, e ka poit kanihen uh nahen. Na hen hamuo guin wen ai na gu mes e kuo. Poat e kuo guana youh, e hamasun mes nogo tot na. <hesitation> Kani poat <noise> e hen pugunae youh tein neh in wen, kani poat tuan na soh oku men gui wen oku. Kuo in wen ai mun tunun poit uh in wen. E kakato haraeh mes nogo tot na. Ain kain- kain ka olsem, in wen as e ih, kani poat, e kui mamen in kainkain ka olsem, popot nang, mo kuo tin nang raraeh orih <hesitation> mo minmin teyouh. Ai naka ke mangin kukuo mes as guna, in waramolih. E soson mamen in waramolih. Sesek nomen waramolih, sek nomen ai men mu rus ih- rus ih, mas rus a para mes panas on ko yo waramolih e ih. Para hatuan o nouh tomo tou kinkinan temen, ai men mu pokat ya popoan, <noise> pokat puma men eyouh popoan ai men mu hos pot amanas bo ya mes in sopan tsi nasah kein- kein tasang. Poat e hospot mamen eyouh mas noun mes on o kuo teyouh. Ai menmu nu oku panas tsi tamup suka ai menmu haka ya nahen ai menmu binok hamanas ih. Binok puno men eyouh, <noise> mo minmin mo raraeh teyouh boboak mes on e hamuk puma men eyouh tamup- tamup suka nahen. <hesitation> Wen ain waramolih yi nitsi ka ke mangin kukuo mes guna. Ain kain tina kuo <hesitation> i taon e ih, sto. Hare pan ne hon tun sai dih be nahanu kuo ne youh. Mea hare puh nikai peles ke nu ku dia to mangin be nahanu kuo on. Ai no tataan oku on beno na sek on, mei na hon pumao youh. Tin toan amanas keis eyouh, nona hon oma. Kobe ka puria peles, no na oku panas on, sek, rus ih, teis ai no mu patak ih kuo. Bae mei a naka ken e hatutu nae no beiok sin pumao youh o wen. So, yi na huenu naka ke mangin kukuo mes guna, in wen hanggum me waramolih. Eyouh oku.